வெளிர் நீலம் ஒரு அமைதியான, அமைதியான நிறம். வண்ண உளவியலின் படி, நீலமானது நம்பகத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையுடன் தொடர்புடையது. நீலமானது அமைதியின் உணர்வுகளை மேம்படுத்துவதாகவும் கூறப்படுகிறது; வெளிர் நீலத்தின் மென்மையான தோற்றம் என்பது குறிப்பாக அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தும்.